Layɓirgel kwaanoñ, kangel maa ngel waɗa, ngam ngel layɓane kwaanoñ, ko ngaɗataa kawai a tumbay kwaanoñ tunnukoñ to nder, ngaɗaa layɓirɗum, oomba kunnoɗa nga, nga layɓane kwaanoñ maa, piyas nga ittane tuundiji, njanngaakoñ, kuutiniraakoñ, ngaɗaa ko ngaɗataa.